Buo keme ke ele ruka, nhe nye ruka nzor olu-nweren, nweren ke ono olu yemahia nye obu mahia agwaa mahia nneya mahia ndaya mahia rumuwene mahia rumuogba ohe obu rumuogba ke nwowerike nwo yeriyanso eji ogbonzi nhe ke eleke dum iyamahiakoya, nneyi nu ndayi nu rumuwene moko yezi nke nworuka kem mahiamako kpo beamako mequ obum nye zabia olu nwobe. Ogbo nzi nu oku nweren buruoma kobu nhe ino-ogbo nzi nyobu ino-olu nweren le gbu anya elegbu ibu nye rukaoo ibu nye riyaoo leqbu anya elegbu inazo olu nweren obu izi ogbo nzi. Nzi nu nweren okwukwo nfu kanu owo azi owo ken okwukokwu ken owu bia obu ike igbola ta mobu ekile igbala nyeka masiguma nyekari masigu nhe nu ohia ogbaha nzi nu mweren bunu amako ewhi anu aweruke ahuta ekile kobu nezi me marriage akuwele Obuchi <noise> anele anya oqbotazi nzi nu nwerenken amahia nyekam me jiqu ogbo oburuoma nyeka me jiqu olu oburuoma nha ka nu ohu anu kobo azigu ogbota nzi nu nweren asuku iku nu ibe suku nye olu suku nye eli suju badu dum be bia nu be nu olu nweren nu wota mayia. Bewota mayiakam ta nu ekile won nu ekile, oka hulem, okar nu whor be nyeriya ma nzi aqwaa nzi ma aqwa nweren be ogbotala nzi nu nweren, beme nuha gbayela nu ha be moru omutakiri obula nu nye ruka kpa aqwa ojor otu nwoa jigwe aqwaken oburimako nu nyeriya kpa aqwa njor yeqwa agwaken yahameru nu huoburuoma inodu nweren inoogbo nzi leqbu-eleqbu leva-anya leqbu anya nu nha ke nzi ibu ruka ibu riya leqbu anya ham maobu ogba ke iyesile dasuru lee ilu nyeriya gboyu nzi. Obumako nye ruka nu otu nweren ogba he hen iyezime ogor iwenudo obiake nhe meta nu ekile mesuku ome wana be suku izika nweren na agbafu isu kiyari nweren diaogbafu. Oburumako nu ibu yeruka nno woheowon iwoma because nhe kam anu owo na gbaha isi isike agbahayila izile yaha okobu bido eli nweren nhe omesilem wuri onesile wuri oshelem wuri osheruwuri omutakiri meru ken omutakiri mene ken obenam nu elinhe. Olenheken weruike duya owu owerike olinhe kam mako vuya nsogbu ovu oren ovuya nhedum ihe nu nye riya lebanya nu nyeruka nsi nu ha oburu yogbo nzi. Nyeruka moko nleba naanya nu nhe nyereya nshi ka awaa sigu oli nweren yenhe vuya ogbahara nu-oro nzi ne nweren bunu nhe ino olu nweren iyamariri elewa mara ha ozi nye me ogbonzi mako yelebanya nzim nda huhe nda nda nda rimeogba modi me be gbo nzi ken ma ozi awuru nu udo